Agor a anaa agodzi a m'enyi gye ho papaapa yɛ ampebͻ. M'enyi gye ampebͻ ho osiandɛ dza odzi kan no, menye afofor na woridzi agor. Ntsi menye afofor dzi agor a ͻma m'enyi gye, na afei, minya nyimpa nye hͻn dzi nkitaho. Afei so dza otsia ebien no, ͻy - ͻma apͻwmudzen na sɛ ebͻ ampe a, ͻnam ehuhur no ntsi, ͻma w'apͻw mu tsentsen wo na inya ahoͻdzen.